Erneuerbare Energien werden wohl immer günstiger und preiswerter werden und sich immer weiter und weiter verbreiten.

Ich mag am liebsten den Herbst, weil es schön bunt ist und weil es viel zu essen gibt